Ma olõ käünüq päält Eesti viil Lätih, Leeduh, Poolah, Tsehhih, Slovakih, <hesitation> Austriah, Itaaliah, Soomõh, Roodsih, Norrah, Vinnemaal, Tõvamaal. Rohkõmb ei tulõki, Egüptüseh, rohkõmb ei tulõq vaest miilde.